ऑमलेट बंडोड़ो ते हम द्वी से तीन अंडा लये ते वेते योक कटोरा मा ढाल ल्योला अर वेमा काली मिर्च हरी मिर्च अर लवोंड़ मिले ते वेते अच्छा से मिछ कोर ल्योला अर फिर वेगा बाद हम योक पैन ल्योला अर फिर वे मिश्रणड ते डाल ल्योला फिर वेते गैस मा अच्छा से पके ते हम खे सकदा छिन।